Yang kita tau-yang kita tau cara basapu rumpu itu didalam rumah deng diluar itu dia beda bikiapa kong kita bilang beda kalo dalam rumah itu biasa tong pake susapu yang plastik ada yang plastik ada yang besi itu tong kase sapu dalam rumah deng deng kalo diluar rumah itu dia sama kalo maksudnya dia sama kalo di di kaya di apa kaya jalan yang tadi dong so kase semen ka itu tong pake sosapu plastik tapi yang yang kita tau ni dia beda itu kalo tong basapu di tanah kalo di tanah itu <noise> biasa tong sapu pake sapu lidi sapu lidi tu tong pake kase sapu di tanah itu dia bersih dia beda deng <noise> kaya basapu diluar kong tong sapu kaya jalan yang tadi dong so semen kalo jalan yang tadi dong so semen kong tong kase sapu pake sapu lidi itu nanti dia pe paser paser yang tadi tu dia tatinggal <noise> yang dia ta iko cuma dia pe rumpu rumpu saja jadi kalo tong sapu di jalan yang tadi dong so semen itu tong pake susapu plastik kalo tarada susapu besi sama yang tong pake basapu dalam rumah.